Nyalaande dañgal am kam, mi yiɗi laatoo nyalaande nde koo moye ñaamataa yara laatoo nder seyo. Nde mbo wona ɗoon woodi kek mannga ngaa himbeeji ñaamata, koo moye ñaama nana belɗum to ɓernde mum.